Mil isan sun yani dandee inini qaban kas hi ijema, Australia nen laf lilla qabanotu dum wonin ito milkan yani bere qabana ta barafua kulli hindabeta hinsodatu innin duub mil sun yani wonni qaaba yani ak mil sun jali qaaba duub mil sun woinin hadeten yani qaban sun hin fuuti duub qaban sun yani lilla naf isa hiishentu.